Ndagerora, ndamanya enzogu korondekana kuri yarombwa, enzogu nugundu gonene kari nuwisunda kugwo gunyara kukumara, ndagorora gove nurwiga rutambi yaani gwu umunwa na amatui gavambuka gafwanaza kindi kindu, ku ichochajira ningerora nandagerorera mtivi ichochajira nimanya enzogu enzogu nugunyama gonene ugusingila iguru, nairwo rwandagumanya na iyeneyo ndio umanye nekosena uvuka da, ekosenagaza nekosenagira hasi paka iruha ekokorandi ikwita, ku yicho nikindu keve kidamanu ichutakinira shimbi daave, nogerori genya ujisundiri uvyiyangu iyene ivitii, kari uzyiza ihare kari vamavavoranga nunina kumsara iziza evodong'anya umsarigwo monyora yakavunaganya umsarigwo. Ku enzogu nikindu keve kidamanu kabisa, ikindu chutakiniraku shimbi dave, ichenyekana ukiniri ihare. Navuza nogerori genyekana ogerekere vwiyangu, ove mundu iharira ndionangwa ogehenzeraza ihare kari kijira nuwisunda ashimbi sunyara kwiyamaku wisundi shimbi aheve daave, nikindu kindi keve kidamanu kabisa chigira kari rwimayiza mmirimi javandu yononyanga na niduvaganya niyononya viukuria vira, niyononya kari sunyara konyoraku ivyukuria da, chigira kari avandu vamavarira vavora enzogu ikwononyere ivyakuria chigira eveza nizyimu isienaganye esenaganye esenaganye iring'anye numunywa gura na nishuva yira, na nishuva yira, ma ogotwa enzogu yeniyi yarombwandi ku nikindu charombwa na nyasaye, ikindu keve nizinguru kuvita vyosi, kuvita izinyama zindi zyosi, navuza sunyara kukinira shimbi heve dave, genyekana ukiniri uhare nogerori isundi ihare iyene iviti izyi wiziza, utigalaku ati itavura kuvita yaha daave, chigira yivi syoveku kindu koyo dave, ikuring'anyaza nikuring'anya numnywa gurandi maikusyuva ihare. Mauzia kukuzira ihare, rwiziza nikurasa ihare mizya ekosenagiraho ekosenagiraho baas mimanyandi yakakumara maohenzeriza vurahi vwene chigira evezanga neve nuvutima, uvutima vwene vurandio kandi nizya konyora mundu hundi kandi iramkorazandio, ku irworwumuhula vavora mhenzerize izinyama ziavaranga enzogu yizi, zive ihare zive zihaniywi mruwaya yeyo zigunzirangemu chigira nizigenderammba ziramara avandu chigira sizive ikindu chovora umauhingane nangacho da, kari vandu mavenyanga kujita mpaka varombe uvwiyangu vove vurahi kunangwa onyore vakita enzogu eyo navuza enzogu nikindu chuvayiraku daave, kindu keve kiruru, kindu kev <hesitation> kidamanu, kindu chaviruka chaviruka kari sunyara kwisunda shimbi kuyo daave, genyekananga umanyirizi kuri unyara kuzya koyo, navuza kari yivi mundu vuza sunyara kwisunda himbi henzogu eve daave, irakumara, ikumaraza kuzidagika ziviri, chigira oveku nichokora da, rwikuring'anyi mumunywa gura ikuring'anyaza nikuring'anya mikurasa hasi, rwikurasa hasi imirenge jajo jira norora nogorenge gonenene. Gosenaga gosenaga isafari ndara nimmbe mmutwimundi, mtwi gwakadika kare, gwakuduvukana kijira seroraku yicho nikindu da, erorazandi mb vurahi nnzii ndakamara kindikii umsigu uyu, umanye keveza kikuranga umsigu oveza nekekorindi wenya kukimara, nacho kevorandi rwamnyo nainzi nyenya mmare kukindu chene kira nikindi chekev nuvusungu vove vonene nuvufisi vonene, makekorazandi nnzii ndamara uyu, ndamsenagaza kuvirenge nimsenaga kijira syeve namakono gikugumila dah, umunwa gyayo gura rwagukuring'anyaza nugwa hasi monyora gwakakosenagira hasi wakakuziraho wakadiviraho kari rwavazanga vanyoraza waduvukana waduvukana soveku noho nikigumba dah, kijira kira ogorenge gura gosenagaza kigumba kira ndio nikivunikanaza begede begede, sonyorekaku kari ove ikindu da, kijira yigwo ogorenge nugundu gonene kari sudukiraku daave kari sunyaraku kwereng'anya nacho daave chigira nikindu kev ekenene ikimara umundu kudagika. Ku nogorori genyekana wisunda, avana genyekana kuvigizi nivarori gundu kuri yigwondio viruki ihare. Vaza ihare. uvure kwisunda kugwoo ayimbe dave. Nuwisunda kugwoo ashimbe gurakumara. gurakumaraza kuzidakika zivere. Basi maguzi maguzi magumanyazande ndakwita umusigu. umanye sada goveza gumanyizande yive numusigu, umusigu wagwo wenyangi ogokorendi ugumare. Kari na yiv <hesitation> soveku nuvunyari uvwukumara enzogu dave. kwe enzogu genyekana nogerori wiruke zimbiru zive zinene zitusunda ahimbe. ziutasingira ayimbe. genyekana ove nuziza ihare kabisa. Ogeloleza ihare kariza neve nuvutema nuzia kunina kumusara iringanyaza umusaraza gura zidakika zivere gwakugwa, hase ugwa hase hara gujaga kukosenaga. kugenyekana wirukaza ihare kari guvura kukororaku dave. Yaani wirukiza zimbiru, chigara yigwo siguve gunyara kunyagura kuketeremko dave. navuzwa sigukonyoraku dave, chigara nugundu uguritu gunyara irinyagura dave. kindu cha gwoo nikugenda hukwo! Hukwo! Gukunya gukunya na niguzia. na rwaguziza lyonangwa nirwo rwaguzizanga kumara umundu. chigara gari nuguturi hase.